Frômazy haiko edy e misy Frômazy zen̈y karà ataony Frômazy malemily àby àby io fan̈osorana amin’ny mofo. Ia, karà ataony iery lavasikiry misy Frômazy karà ataony mozarela fan̈anovana amin’ny pija fandokisan̈a amin’ny raha an̈aty lafôro. Abòakaio misy Frômazy karà ataony erỳ. <hesitation> Ino mba zin̈y? Frômazy araiky maherihery àby àby io zen̈y rapen̈y atô amin’ny loky mety hoanin̈y areriky fo ze.